Hambahari um sääne hari, väikene har'akõnõ, minka mõsõt umaq hambaq puhtas. Panõt hambapasta pääle ja niimuudu tuu tüütäski. Nühit hambaq puhtas tuugaq.